De le sous verre koa zany ampiasay igny mba tsy handoto fanaky na hoe latabatsy ampiasainao anazy eo, <hesitation> soa avao zany igny mba misy an'igny laha ohatry hoe misy rano mitete na hoe misy kafe regny mba atopa raha igny mba amin'ny sous vera igny ao de zay vao amin'ny latabatsinao laha ohatsy ka tsy maintsy mandeha agny.